Ave, huendu de paquí te cuentu las que tenemus paquí pala Estremaúra. Semus genti que vivimus sin priessa i que desfrutamus del tiempu de vagal i siempri mos vaga pa palral cona genti i colos vezinus. Tenemus una tupa de rehuíjus al cabu'l añu i es que mos gusta trebajal i celebral. Ara sí, conas moernuras mo-lo quierin quital i mos quierin entral en essi mundu de hurguiñas, prissiñas i cagabarrilis. I que no, chacha! Qu'essu no es lo muestru!